So haala tikkere haalaama, neɗɗo miccitoto wakkati nde tikkunoonde. Tikka, hawree, saatuuje wiyee fay hawrataake e tikkere muuɗun, murta jaati. Sabii <hesitation> neɗɗo nde tikki fu, a tawan heddaaki mbaalu hakkille mun.